Ku raudrahal vai mündil um veere pääl kahrõstus vai sääntseq nigu jutikõsõq, sis nuuq ummaq tuujaos, et <hesitation> naid olnuq parõmb käeh hoitaq, et naaq nii nilbõq es olnuq, ma arva. Või-ollaq um viil määnegi tekniline põhjus, a tuud ma joht ei tiiäq.